Ke noʻonoʻo wau no ka ʻāina lepo pohō noʻonoʻo wau i ka nui ukele a me ka nui mauʻu a me ka ʻāina <hesitation> momona ma kekahi ʻano, kohu <stutter> kohu loʻi. A hoʻomaopopo wau i koʻu hele ʻana i kekahi ʻāina lepo pohō ma Oʻahu nei kapa ʻia ʻo Kawainui. A ia ʻano ʻāina i noho ai nā moʻo wāhine kekahi.